بجوله لو سمحت هااتجدر تساعدنى أنا في حاجة لمعرفة إتجاهات أجرب مركز شرطة، أنا جديد هنا وما أعرف المكان وايد، هل تجدر إنك تساعدنى؟ أو تجدر توصلنى له، أ-أو إذا كان بعديد هل في وسائل نجل جريبة ممكن أن هى توصلني إلى هناك؟ لأنى جديد على المنج-أ-على المنطجة وما أجدر أوصل ولا أعرف الطريج ولا أعرف حتى المواصلات.